बुलने माले असुर होये। कि आपनू बुल जेन तो त्यार काई आपने मुहें कदी असी आवाज निकले। कि आपनू तो त्यार बुल जेन ती आपने मुहें कदी जीब तेरें काई असी आवाज निकले। कि ते चे आपनू बुल जेन तो त्यार तेरें कदी आपने जीब एक स्कोल मान जायती। मेड़म ने असी सिखाडे कि तीनांग बार बार चु दोहराडे। ती काई चुपीजी तो सुन बुले ती चे बुले तो चार तीन्दरी जीबान आपनू सिखाड। जे तो चार तीन्दरी जीबान वारुस हिले नीने उची ने चीनी होवे। तेरें चु बार तीनांग निबुल ती चु निबुल पाए। और अपनू सो चार तीनांग बार बार दोहराड। जे तेर जीबान ने वाल चो उचीनी चीतिन्दरी। जीबान ने हो वेती आपने तो सीथी ते भी बूले ने हो सकरीन। आपने जीबान मौं मां कोड़े आवाज निकले।